Su'u ini aciti xi ña <hesitation> ña ininchi taka lavaka aciti xi aciti <hesitation> atrona, aciti <hesitation> uno, dos, tres, ye naá nuu ye ininchi, ko lava ka aciti xi ñatu ininchi.